Za alôny ai tsy mazàgna mizaha mail loatra agnatin'ny andro raiky fo <hesitation> arakaraka zany ndraindraiky zany misy lesona avy am-pianaragna regny de mizahazaha hely an-tegna fô izy zany raha tombatombagnana akeo mety eo ho eo am'dimy isan'andro ndraiky koa raha zainy fo raha zahavagna.